Kua camija atu se ave jaema tata ipora tei seve aipota ara tei kua camija erei tï yae sere ipuere ra kua rupi nde oime reikuava reiporu omese ˂Hesitation˃ oimera kua koti sepuereta aeki iru se avï kavi va seyeipe.